La kuro’ xen nɇɇ júú kiee’ televisión xin e my la xa re nɇ, la ku xen e ‘ná’ re ééra jan xipíí’ e jmí’ re kó’ jmí re lɇ, e la jia’ re lláá o la jia’ e a jia’ re sö’ kie’ e kie re ééra xen e re dxáá ji kie xa ki e jmⱥⱥ tá kiä’ ji ba e xin televisión jö jötu xa control kie’ ba ejö xiro e kiä’ control sí kö je ja yy je xi táá’ e jmi’ re lɇ e re xé’nna e jmí’ re lɇ e re gu’ana jmí’ re lɇ e re xáára fóó’ e jmí’ re lɇ e re llóóra e jmí’ re lɇ e re guá’na je ló la jy e Jö re llⱥ’na re ééra xipii’, e re ééra xipii’ e júu my juá’n xé’n e jmí’ relɇ e re xé’n jmí re lɇ re jmⱥⱥ, jmí re lɇ re kó’ e nɇ ‘nɇɇ’ köö dse dsaa na jná e re ééra xipii’ ki xen xipii’ e ta kuanta kóo’ ‘ñee jötu e la jia’ ää í dxó e jöba e ‘ná’ e re ééra e nɇ ‘nɇɇ’ lɇ köö e lyna jná e kiee’ e jmí re ééra xipii’ e re kó’ köö e xin televisión.